Yë ëjt's dun nyaj xa'ajpyë amaxa'an am martillo, pues këxë tyun xyaj tyam jedun ti'i myaj kuwobëp pues tyam jedun xa'ajpë amaxa'an am clavo, tyam jedun myaj kubawëp yë mët pën a'ax jedun masyajtum yë a'ax jedun mut'spë, yë a'ax jedun este dun mëdyëjatyë yajkojpë neyb yë kondyë, mëxën yëyë dun a'ax mas yajtum yëyëch dun na najuëb neyb dun xi'im të nëkapxyë.